Yang kita tahu <noise> tu <noise> yang kita tau tu tara mungkin <noise> kalo orang orang itu selalu bicara jujur bikiapa kong kita bilang tara mungkin <noise> karena pasti saja ada orang yang <noise> tadinya <noise> kaya pa torang dong bicara laeng <noise> abis kaya dia tasambung di satu orang lagi itu kaya so laeng lagi bagitu <noise> jadi disitu yang kita bilang tara mungkin skali kalo orang itu selalu selalu kaya bicara jujur bagitu jadi jadi apa jadi disitu yang kita bisa deng jadi disitu yang kita bisa bilang kalo tara mungkin skali kalo <noise> ada orang yang bicara jujur.